Uguk cína ijúŋ wul, uguk uyësal fok këdune fal wul. Mënfal wul ambá këyëkadër wul mëlik pëţúsan ná ilung yuŋ adubá këduka bí wil wul. Pasëk a uler wí këfëţ wuŋ wul iluŋ itíis yuŋ já idujaban dí ulef wul waw. Këwil iluŋ imënţandana yuŋ këka pënan këñaw wul awujënţ ambá këloj wul. Uler wí këloj wuŋ wul <hesitation> këtaw wul pëpub këpënan ipës. Ipës mëndiŋ dee ipës uguk waw. Këpënan ipës kagëbëţ këñaaw wul kak awujënţ këfal falan wul. Uler wí mëmbá wuŋ pëfal falan wul këkaka ñaw wul kak awujënţ ambá këwayan wul. Mëmpusir pëwayan wul ná ita mëlaj wala mëlaj mëlik mëlaj. Mëmpurësir pëwayan kak ná pënam ambá këwayan wul ambá këteen bëjúŋar bí mëŋal bí pëdoona. Baloŋ kajá pëdoona wul kaceep, baloŋ kadoona wul bëjëlan iliyëk wala bëjëlan mëncam, baloŋ kajúŋëna wul kayasa, baloŋ kajúŋëna wul kak soos waw.